असो छे की स्वतंत्र अपना तवा रवाँग जब आपना पाईसाथ चाड़ेगा। अभी अपना गरीब रवाँग, अपना बेंक से गाड़ी उठाए, फाइनेंशल लोन लिया थादा, हर मेना आपना लाब किस्त देव है, किस्त देव काईगा। स्वतंत्र अपना पाईसाथ चाड़ेगा। वो अपनी गाड़ी खींच के ले जाओगे। ते अपनों स्वतंत्र रहो तो बैंक में भी अपना एक नंबर काम रहो। टाइम से किश्त भरदी तो बढ़िया वरना आपण केई काम का आदमी नी।